ଥାଇଲାନ ଜହାଁ ପୁର୍ବରୂ ସାଜ୍ଜାମ ନାମରେ ଜନା ଜାଓ ଥିଲା ଦକ୍ରିନ। ପୁର୍ବୋ ଏସିଯାରେ ହଵସ୍ତିତ ଏକ ଅହିତିହାସୀ କୋ ଦେଶୋ ଯହାଁ ଏକ ମାତ୍ର। ଦକ୍ରିନ ପୁର୍ବୋ ଏସିଯାରୋ ଦେଶୋ ଜେଵନ ଥୀ କୈବେ ବିଦେଶୀ ସକ୍ତି ଦୋରା। ଉପନିବେଶିତ ହୋଈ ନ ଥିଲା <hesitation> ମୁଖ୍ଯ ଅହିତିହାସେ। ଭଟଡା ଗୁଡୀ କୋ <hesitation> ସୁଖୋ ଥଯା ରାଜ୍ଯୋ ଅଜୁଧ। ଅଜୁଧ ଥଯା <hesitation> ରାଜ୍ଯୋ ଚାକ୍ରୀ ଅଂସୋ ମୁଶ୍ଯାରେ। ଥାଇଲାନ ରୋ ସଂଭୀଜାନ ମଦ୍ଯୋଂ ନିର୍ମାନ କରା ଯାଇ ଥିଲା।